Mi yeloto mi warta goɗɗo mo So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude scientist ngoni hakillo ngal. Ko ndee, njiddaade scientist ngal o waawataa haɗtude ngal njiddaare ngal leydi e jammaaji ngal yimɓe. Miɗo waawataa waɗude njam ngam waɗude fiyaangu e waɗtude ngal rewɓe ngal ɓuri moƴƴaare